بفضل اكثر الاطعمة المالحة لانها فيها تنوع كبير جدا بالنكهات وكمان يعني ما مل منها مثل الحلويات اقدر يعني اختار اني اكل اطعمة المالحة طول عمري خصوصا لو كانت بنكهه الجبنه